التحكم في الطقس على خاطر انت لما تتحكم في الطقس. الناس مثلا جاها مطر الناس ديما تجول يا نبو مطر نبو مطر يا كان مطرت ياكان فيه مطر اليوم. فلهذا انت لما تجيب لهم مطر ثم يفرحوا يجولوا اليوم جت المطر اليوم شتيه مليح خيرات نزلت وهيك على خاطرك. التحكم في الطقس حاجة مليحة وجميلة.